Makemake wau e ola lōʻihi no ka mea i loko o kēlā wā e ola ai hele a waiwai au i ka ʻoliʻoli i nā moʻopuna paha a i ke kālā kekahi. ʻAʻole ka waiwai wale nō ka mea e hoʻohauʻoli i ke kānaka. Akā inā hiki ke hoʻolōʻihi ke ola maikaʻi kēlā!